نعم، التعليم مهم جدًا للمجتمع لأنه يساعد في تطوير الأفراد وتحقيق إمكاناتهم. يعزز التعليم الوعي بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، ويوفر المهارات اللازمة للعمل والإنتاج. بعد، التعليم يساهم في خلق مجتمع أكثر تماسكًا وابتكارًا، ويساعد في بناء المستقبل بشكل أفضل للأجيال القادمة.